איך קען זיך זייער שטארק נישט אויס אין ביר, <hesitation> איך כ'ווייס ס'איז דא קאראנע ביר, ס'איז דא <hesitation> כ'ווייס נישט אפילו אלע נעמען פון אלע בירן, <hesitation> איך ווייס אויך נישט די חילוק, איך האב נישט ליב קיין ביר און איך בין זייער נישט אריין- געטון, כ'ווייס נישט ווי אזוי - וואס איז געמאכט געווארן און וועלכע חילוק- וואס די חילוק פון עס איז.